gæti þurft að mæta fyrir stjórnskipunar og eftirlitsnefnd Alþingis til að útskýra hvað hann á við með ummælum um spillingu innan lögreglunnar lögreglustjórar eru gáttaðir á ummælunum stjórnvöld í Bandaríkjnum kenna Íran um árásinar sem uppreisnarmenn

í Jemen gerðu á stærsta olíufyrirtæki Sádi Arabíu í gær óttast er að olíuverð hækki þrátt fyrir lyfjaskort selur eina lyfjaverksmiðjan á Íslandi öll lyf úr landi þó er stefnt að breytingum á því á næstu árum hluti af

í Hallormsstaðaskóla er að fara á gæsaveiðar þar læra nemendur góða umgengni við náttúruna og fullnýtingu afurða þrennum skóm átta

hundrað og tveimur dögum seinna er Hugi Garðarsson kominn á leiðarenda hann gekk hringinn í kringum landið til styrktar Krabbameinsfélaginu

ríkislögreglustjóri þarf að útskýra hvað hann á við með

innan lögreglunnar segir verðandi formaður stjórnskipunar og eftirlitsnefndar Alþingis lögreglustjórar segjast gáttaðir á

í viðtali í gær átökin innan lögreglunnar hafa magnast eftir viðtal sem birtist við Harald Johannessen ríkislögreglustjóra í Morgunblaðinu í gær í viðtalinu segist Haraldur telja að gagnrýni

á embættið sé liður í rógsherferð sem ætlað sé að koma honum úr embætti og að óhæfir starfsmenn valdi ólgu og óróa ef til starfsloka kæmi myndi það kalla á enn ítarlegri umfjöllun af hans hálfu um valdabaráttuna bak við tjöldin hann gaf sömuleiðis í skyn að spilling fái að viðgangast innan lögreglunnar loks svaraði hann umkvörtunum sérsveitarinnar á þann veg að óánægja þar sé til komin vegna þess að hún hafi ekki fengið sínu framgengt

tímabært sé að fá fagfólk til að gera athugun á sveitinni lögreglustjórar sem fréttastofa ræddi við í dag sögðust gáttaðir á ummælum

þeir töldu ekki rétt að tjá sig opinberlega en Úlfar Lúðvíksson formaður þar sem atburðarás síðustu daga og umrætt viðtal verði rætt Þórhildur Sunna Ævarsdóttir sem að öllum líkindum verður kjörin formaður

og eftirlitsnefndar Alþingis á morgun segir ummæli

umhugsunarverð það er auðvitað eðlilegt að ríkislögreglustjóri tilkynni það til þar til bærra yfirvalda viti hann af spillingu innan lögregluembættisins telurðu þörf á því að kalla hann fyrir nefndina til að útskýra ummæli sín frekar mér finnst það vel skoðandi það þarf að skoða um hvað hann er að tala þegar hann segir að spilling þrífist innan lögreglunnar og hann ætli ekki að segja frá því nema

hann verði fyrir einhvers konar afleiðingum mér finnst það lykta af einhvers konar

samtryggingarfíling að ég skal ekki segja frá

að ég fái að halda minni stöðu dómsmálaráðherra hefur sagt til skoðunar að bjóða Haraldi starfslokasamning en sjálfur segist Haraldur ætla að ljúka skipunartíma sínum sem rennur út eftir þrjú ár spurð að því hvort hún telji að sú leið kunni að höggva á hnútinn segist Þórhildur Sunna efins því vandi lögreglunnar virðist djúpstæður tuttugu og tvö ár í embætti

ágætur tími en ég tel ekki að það hjálpi til nema

að þá losni um málbeinið hjá ríkislögreglustjóra eins og hann virðist vera að boða

þess að hann segi okkur frá því sem hann telur vera alvarlega misbresti innan lögreglunnar ekki hefur náðst í Áslaugu Örnu Sigurbjörnsdóttur

dómsmálaráðherra í dag stjórnvöld í Íran gefa lítið fyrir

Bandaríkjanna um að þau beri ábyrgð á drónaárás á tvær

enn er óljóst hver áhrifin verða á olíuverð stöðva þurfti olíuframleiðslu í tveimur verksmiðjum

gærmorgun Sádi Arabía framleiðir um tíu prósent allrar olíu í heiminum en eftir árasirnar hefur framleiðslugetan helmingast sem gæti vel haft áhrif á heimsmarkaðsverð á olíu engan sakaði í

þær hafa samt sem áður vakið hörð viðbrögð enda miklir hagsmunir í húfi

Húta í Jemen lýsti árásunum á hendur sér en stjórnvöld í Bandaríkjunum hafa ákveðið að einbeita sér að Íran og kenna ráðamönnum þar í landi um Íranar vísa þeim ásökunum alfarið á bug þetta myndskeið birtu í dag það sýnir dróna

yfir möguleg skotmörk í Sádi Arabíu leiðtogi þeirra segir árásirnar í gær staðfesta getu til að ráðast á fleiri mikilvæg skotmörk en hvað eru Sádi arabar að gera í Jemen tvö þúsund og fjórtán tóku uppreisnarmenn yfir stóran hluta landsins þar á meðal höfuðborgina

hernaðarbandalag stutt Bretum og Bandaríkjamönnum undir forrystu Sádi araba hóf loftárásir gegn Hútum í mars tvö þúsund og fimmtán því hann er hliðhollur þeim hernaðaraðgerðin hlaut nafnið

enda var gert ráð fyrir að hún stæði stutt yfir rúmum fjórum árum síðar geisar enn stríð í Jemen og þar ríkir ein versta heims milljónir svelta og það er nánast ómögulegt að flýja Óman hefur hert landamæragæslu verulega eftir að stríðið hófst og

landamærin við Sádi Arabíu eru kyrfilega lokuð ísland er áhugaverður markaður fyrir lyfjaframleiðendur segir framkvæmdastjóri eina

hér á landi sem framleiðir lyfseðilsskyld lyf skortur hefur verið

á tugum lyfja síðustu ár og lyfin sem hér eru framleidd eru seld úr landi

tilvikum eru lyf ófáanleg í ákveðnum styrkleika eða

þá hafa stundum lyf verið afskráð vegna þess að nýrri lyf eru kominn á markað en mörgum tilvikum er lyf ekki fáanlegt um lengri eða skemmri tíma líkt og fréttastofa

hefur greint frá getur þetta valdið þeim sem á lyfjunum þurfa að halda miklum óþægindum oft þarf fólk þá aftur að ná í lækni og fá lyfseðil fyrir öðru lyfi

niðurgreiðslu ríkisins hér lagðist

lyfjum fyrir þremur árum þegar fyrirtæki keypti starfsemi Actavis lyfjaframleiðsla hófst að nýju í sumar þegar hundrað manna hópur fyrrverandi starfsmanna Actavis hófu lyfjaframleiðslu í verktöku lyfin eru hins vegar ekki seld í apótekum hér á landi þau

í vikunni að framleiða meira fyrir sama kaupanda og annan í Þýskalandi framleiðslugetan okkar er um einn og hálf milljarður taflna fyrsta heila árið sem við framleiðum á næsta ári þá verður vel innan við helmingur af verksmiðjunni þá eftir þrjú

er búist við að náð verði fullum afköstum

ekki að framleiða leysa það vandamál en við erum því miður hvorki hvorki vandamálið né lausnin við vandamálinu við erum að framleiða lyf fyrir þá sem hafa markaðsleyfi þegar við settum

gang núna þá erum við ekki með markaðsleyfi fyrir nein lyf við erum fyrst og fremst að framleiða fyrir þá sem

sem eiga markaðsleyfi en það á eftir að breytast hér hjá

er unnið að þróun á samheitalyfjum og eftir tvær til þrjár verði komin á markað og jafnvel íslenskan markað sumir segja að Ísland sé ekki áhugaverður markaður fyrir lyfjaframleiðendur hver er þín skoðun á því

er áhugaverður markaður sem hluti af stærri heild margir margir framleiðendur horfa á Ísland sem

af Norðurlöndum fjórir eru í haldi lögreglunnar á Suðurnesjum í tveimur aðskildum málum fyrir umfangsmikið kókaín smygl til landsins málin komu upp með skömmu millibili og hefur íslenskur maður setið í einangrun í viku í öðru þeirra lögreglan á Suðurnesjum hefur það sem af er ári lagt hald á þrjátíu og tvö kíló

af sterkum fíkniefnum þar af tuttugu og átta kíló af kókaíni hún vildi ekki veita neinar upplýsingar um rannsókn málanna tveggja umfangsmikil sala á fíkniefnum fer fram í gegnum samskiptaforrit sem nú nýtur vaxandi vinsælda afbrotafræðingur segir þetta

enda hafi rannsóknir sýnt að sala fíkniefna hér á landi hafi aukist með tilkomu samfélagsmiðla hægt er að hlaða forritinu niður og tengjast því með tiltölulega einföldum hætti og með því að slá inn rétt leitarorð er hægt að komast inn

hópa þar sem boðið er upp á margar tegundir fíkniefna hér sjáum við einn hóp þar sem hægt er að kaupa maríjúana kókaín MDMA og l s d í sumum tilvikum eru gefin upp símanúmer sem notendur geta hringt í og fengið þannig efnin send heim forritið er hannað með það í huga að auðvelt er fyrir notendur að gæta nafnleyndar forritið sjálft er ekki ólöglegt og þá er þetta ekki heldur í fyrsta sinn sem fíkniefnasalar taka samskipta og samfélagsmiðla í sína þjónustu funi Sigurðsson forstöðumaður Stuðla meðferðarstöðvar fyrir unglinga segir forritið vera mikið notað af

hér á landi það er bara allt í boði mér skilst að þegar fram líða stundir

er komið lengra í neyslunni þá eru þau komin með einhvern en á meðan fólk er að prófa sig áfram og vill halda algjörri nafnleynd þá er það mjög mikið í gegnum virðist vera stærsta forritið núna Helgi Gunnlaugsson afbrotafræðingur og prófessor í félagsfræði við

Háskóla Íslands hefur í samvinnu við háskóla annars staðar á Norðurlöndum rannsakað fíkniefnasölu á samfélagsmiðlum hann segir að markaðurinn með fíkniefni á netinu sé afar umfangsmikill við fundum um það bil þrjátíu lokaða Facebook hópa bara með tveggja þriggja mánaða gagnaöflun og

þarna sjáum við strax að þarna er mjög stór

fólks sem hafa þetta fjöldan allan af fíkniefnum sem er boðið upp á rannsóknir hafi enn fremur sýnt að sala fíkniefna hafi aukist með samskipta og samfélagsmiðla og því sé þetta áhyggjuefni helgi segir erfitt að koma í veg fyrir að fíkniefnasalar nýti sér þessi forrit það hafa verið

gerðar rassíur en það sem virðist gerast er að menn bara færa sig til menn færa sig á milli

það var Facebook fyrir einu eða tveimur árum síðan nú eru komin önnur samskiptaforrit sem eru sem eru dulkóðuð

þannig að þetta virðist alltaf poppa upp íbúar í Túnis gengu til forsetakosninga í dag þetta er í annað sinn sem frjálsar lýðræðislegar kosningar fara fram í landinu kjörstaðir voru opnaðir snemma

í morgun yfir sjö milljónir eru á kjörskrá og val stóð á milli tuttugu og fjögurra frambjóðenda síðustu helgi voru kappræður í fyrsta sinn sem það er gert þar í landi enginn framjóðenda þykir augljós sigurvegari ef enginn þeirra fær hreinan meirihluta atkvæða fer fram önnur umferð þar sem tveir efstu etja kappi helstu málin fyrir þessar kosningar eru efnahags og öryggismál atvinnuleysi mælist um

fimmtán prósent og framfærslukostnaður hefur hækkað um þrjátíu prósent síðustu þrjú ár þá þarf að stemma stigu við öfgahópum í landinu sem virðist vera að fjölga það er því vandasamt verk sem bíður þess er tekur við embættinu þjóðin er enn að fikra sig inn á braut lýðræðis eftir arabíska vorið sem hófst í Túnis í lok árs tvö þúsund og tíu ákall um lýðræði og aukið frelsi breiddist svo út til fleiri ríkja

á svæðinu en segja má að Túnis sé eina landið þar sem hafa orðið raunverulegar breytingar í átt að lýðræði

niðurstöður liggja líklega ekki fyrir fyrr en á þriðjudag

notað til uppgræðslu á Hólasandi þetta byrjaði sem fráveitumál sem hefur nú þróast í stórverkefni í umhverfismálum segir sveitarstjóri sveitarstjóri Skútustaðahrepps Mývatn og lífríki þess nýtur sérstakrar verndar í lögum og er skilgreint sem viðkvæmt því eru gerðar

Skútustaðahrepps og stærri fyrirtækja í grennd við vatnið um ítarlegri hreinsun á skólpi heldur en hin hefðbundna rotþró býður upp á sveitarfélagið er ekki fjölmennt svo leita þurfti að hagkvæmri lausn og nú eru framkvæmdir komnar á fullt þetta kerfi verður komið í gagnið myndi ég segja næsta sumar og rekstraraðilar hafa aðlögunartíma í fjögur ár til að klára sitt verkefnið hafi nú

þróast í stórverkefni í umhverfismálum lausnin er sú að skilja

frá öðru skólpi fer því inn í lokað kerfi og verður flutt burt frá svæðinu til þess þarf lagnakerfið að vera tvískipt svo á næstu misserum verður lögnum hjá stofnunum skipt út þá verða notuð vatnssparandi salerni sem nota um áttatíu prósentum minna vatn en hin hefðbundnu þótt þessa sé ekki krafist af íbúum nýtti sveitarfélagið tækifærið í nýrri götu

þessi lausn er notuð í íbúðargötu

þar sem Landgræðslan tekur við því það er sett ofan í þennan tank sem er verið að byrja að byggja hérna fyrir aftan okkur er það í honum yfir veturinn og allt rusl úr efninu svo í vor þegar snjórinn verður farinn af Hólasandi þá munum við dreifa þessu

góðan áburð sem muni nýtast í stað innflutts áburðar og minnka

með þessu sé verið að nýta það sem fyrir er á svæðinu við erum bara

þetta er fordæmisgefandi það eru fleiri fyrirtæki og svæði að koma til okkar og spyrja hvernig

getum nýtt þessi efni gæsaveiði stendur nú sem hæst og bæði kvölds og morgna sitja veiðimenn fyrir gæs í ljósaskiptunum nemendur í nýju

í Hallormsstaðarskóla fá að fara á veiðar og læra góða nýtingu og umgengni við matarkistu náttúrunnar námi í

hefur verið gjörbreytt en þar læra nemendur nú allt um sjálfbærni að nýta það sem landið gefur við hittum á nemendur á leið á gæsaveiðar núna förum við upp á heiði finnum góðan poll reynir að finna ummerki eftir gæs

svona byssur í skólanum þannig að þið farið að öllu með gát auðvitað við erum að reyna að brýna fyrir nemendum ábyrga neyslu við erum að fara með nemendurna út í náttúruna mikið og hringrás hráefna og svo siðfræði

þannig að við ætlum að kynna okkur hvernig gæsaveiðar fara fram hvaða nýtingarmöguleika við höfum með gæsina hvað er hægt að gera við alla hluta við höldum upp á Fljótsdalsheiði og í mætum við

en við viljum fljúgandi kjöt ókeypis það er mjög spennandi að geta veitt sér í matinn sjálfur eða

fara út í búð heldur geta útvegað sér sitt eigið síðan er þetta líka mjög góð þegar við komum að tjörninni sjáum við strax ummerki og leggjum út

og ef vart verður gæsahópa er leikið á gæsaflautuna líka er lært um gamlar aðferðir að smala þeim ófleygum í gæsaver nú er slíkt bannað og við notum

en svo rétt fyrir myrkur flykkjast gæsirnar um loftin í leit að náttstað og þá byrjar ballið

sem veiðimenn gera oft er að taka bara bringur og læri og svo fer restin bara

nýtum allan fuglinn þannig

helling en fyrst og fremst er það nýting

bráðina sem við fengum í kvöld alveg til fulls

ekki kjöt á hverjum degi eða í öll mál

veturinn Hugi Garðarsson lauk í dag göngu sinni með hjólbörur hringinn í kringum landið til styrktar Krabbameinsfélaginu hann var rúma þrjá mánuði á leiðinni

er að ganga síðustu kílómetra í

bæja göngu sinni hringinn í kringum landið hann lagði af stað frá Þingvöllum sjöunda júní og mánuði síðar var hann á gangi í Skötufirði í Ísafjarðardjúpi af hverju tekurðu með í staðinn fyrir bakpoka þá fæ ég enga verki í bakið enga verki í fæturnar get verið með næstum því fjörtíu kíló af farangri og um tvöleytið í dag var Hugi kominn aftur á Þingvelli jæja ertu orðinn

alveg góður ertu búinn að fara í gegnum mörg pör af skóm á þessari göngu þetta er þriðja parið mitt og það rétt að fara að deyja

aðeins að rifna hérna og eitthvað minna grip í þessu já já ertu búinn að taka saman

hundrað og tveir dagar áttatíu

til hamingju takk kærlega ertu feginn já ég myndi segja það hugi hóf gönguna með hjólbörum með einu hjóli undir en síðan bættust þrjú við og það hefur þurft að skipta um dekk átta já og nei

þolinmæði gleði reiði ánægja og hugi gekk til styrktar Krabbameinsfélaginu í minningu ömmu sinnar

að veðri helgin hefur verið heldur með tilliti til veðurs og vindur verið mörgum til trafala einnig hefur í fjallstoppa víða um land dregur úr vindi á landinu á morgun og útlit fyrir að hlýni um miðja viku en Theodór Freyr veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið

að loknum íþróttum

sjá hvað Einar Örn Jónsson er með

kvöldsins á Akureyri í úrvalsdeild karla í fótbolta í b v bjargaði sér frá falli í úrvalsdeild kvenna í fótbolta Keflavík féll og Fjölnir hafði betur í nýliðaslag úrvalsdeildar karla í handbolta

gæti þurft að mæta fyrir stjórnskipunar og eftirlitsnefnd Alþingis til að útskýra hvað hann á við með ummælum um spillingu innan lögreglunnar lögreglustjórar eru gáttaðir á ummælunum stjórnvöld í Bandaríkjnum kenna Íran um árásinar sem uppreisnarmenn í Jemen gerðu á stærsta olíufyrirtæki Sádi Arabíu í gær óttast er að olíuverð hækki þrátt fyrir lyfjaskort selur eina lyf úr landi þó er stefnt að breytingum á því á næstu árum hluti af

í Hallormsstaðaskóla er að fara á gæsaveiðar þar læra nemendur góða umgengni við náttúruna og fullnýtingu afurða þrennum skóm átta hjólbörudekkjum og

og tveimur dögum seinna er Hugi Garðarsson kominn á leiðarenda hann gekk hringinn í kringum landið til styrktar Krabbameinsfélaginu þessum fréttatíma er lokið næstu fréttir

sagðar í útvarpi klukkan tíu í kvöld og

rúv punktur is er uppfærður allan sólarhringinn við minnum einnig

að það er hægt að horfa á þennan fréttatíma í RÚV

verið sæl